E duuɓi calliɗi, Salma Khan annditoy nonno un walwidataa e woɓɓe hoɓɓe tagaaɓe, wakkati so ɓe nangimo daki mo waɗi balde sappo.